Sɛ ͻba no abowaba dze a, ͻno ntonton ara na mebɛyɛ ama meenya kwan akeka nkorͻfo a wͻhaw me nyinara. Obi a menye wo wͻ asɛm biara ahaw me da no, ͻno medan ntonton no a, nna m'abɛhyɛ wo tam mu m'akaw dɛ mbrɛ edze yɛ me pɛpɛɛpɛ sɛ ͻba no dɛ mendan abowaba dze a, ͻno ntonton na mebɛyɛ paa ntonton hͻn ano yɛ yaw.